<hesitation> تصوير تصوير تصوير <hesitation> monasabatil istahk allina, yani ken zikriyata iskena, <hesitation> مثلا balenchila, takhrijila, مثلا unadila, مثلا in galagagil <hesitation> minga igina takhrijila, rihlatil, kolidil malill ingir sawirkini yani ingir adamri tigoja zikriyata nala ingira.